अगर थर्मामीटर ची तुम्हरो मरकरी वालू तबतो येते अचे जन साफ करीते जीभ तोला रखदियाँ जीभ टोला नहीं भी रखणु चोनू तो बगल मा रखिते थोड़ी देर इंतेज़ार करिते देखियाँ